To ance nala dinka shinkafa ye na asade na bakati akai nabaka tukaya he na ase na ''yake ka gau cata akai kamun ma ini safa dika bai sena ase na yake sune ani na ''yakusukaya sena funti ''yasi na funtu ''yasi ya na kase amu a gabi to inde na la ina mafeye se na asa nabude radika ye amu yi shinkafa no ya nakase a gabi to eneka dai na dunku, nadunku ya naka la kine macin ya na ase na juyi se Akata makwashi na juyi sa ko a akatama kwashi ya se na ase nayintise jan a gabi sena kas ni amu muci nakase ni amu mucinye to ka kuti to na zabni ''yasi mucin, mucin, mucin to na turara mento a hankali to na dinka menta a hankali yi to shinkafa na ''yawa ras na inka tau inde kwana ina jalloy ye se na ase na zabe na zabkaye se nakasu akata gabiye tukunna na'ina nakase maru na kasu maruye na kase albasa na kasu albasa ye na taka'i atturuhu na takáu attaruhu yee. ﻿Ka anka tattase daie na taka'ika ikaye se na soyi se ka maruyi, na soyisa ke na asni na kori ma dada ƃi na diri menhnafa nadiri kaya ca hna na canja ka idai rai canju sukaye nadiru mehnaye na aseƙ na kasese a a kata gabi namaiti kafi no, ajini moto no, maggino, ka onga no na ase na zabe a akai na kaskaye to ca kala habba gidi kaci na kiye haba ci kalakaye cakale te radau mentau to dinkikajese' na lukase e safar safar na mayeti albasa na kiyu albasa ya na zabe akayi ote na ulaka a majalisaye he ci kalekau mizinau naga de nakaya munchanne nanta mandi ɗinku shinkafa ma fattaƃi ote mun, chai jaukasi a dinka shinkafa bai tam ote munchan dana waiteye ote shinkafa ne najunka wltan jauka dinkana mennan to nga yarikuwa na gade se da ote menhnau jauka waɗa baima he na tanni to turerise na ciwatatasi, katun netaye na ciwatatasi to inde kwa nala ina waɗaye wadi ka hna wada na yasi na tikaka afti bai wadi kuma. ﻿Na ina na titaka afti ma''yawa bai wadi hna titakhka ye nazaka danga yayi to inan kuti bni nala inaye se na ula ''yasu ''yane take lukuite na zeka dan ya'e na e f dgid kwanma fulawana ikaye na e gunta gam baranhnau akayi ko kuma na e kwanma mar danhnau na e gambaran gala a kayi ote kacha hnaye he kali katika gida nala gidatau to kakali katuka gidi nala kidatu biye habba fattaƃi, fattabi bawaji da dene kau da kai mendosa fattabi natu wada wadi nakale kakau gidi na ma nigeria bai bai nda to kawa waɗai kaye seda ai sawaka a majalisa sai inda karfa waɗa hnau mandi na'ikaƃi se dama ehyi ai na teduka nakali da dicine ci ''yu wadai ancema na yin nekau inda kai bawaji mukai me tata zumbulunne in metata zumbu lunbaiye ai mentuka dutama cau kasi to tadetu mana na ciwate tau ammai dukama kan dala uletu sawa bai to ''yu kara kawuna eka waɗa ma tam ai ka barka ba ta ihnama baƙwarhnane barkau kuti ka janene sakaye dita deneka na damba tasi na dile tasi a fulas welika ka'i to ka tuka harna ki''yatau to ance ote dugo he de kawe kate da ko dauka tam bai ma katama da tamu saboka ka mentasi duka bai ka janeneko. Metata zumblubaiyee kullum ka majalisa ka dafi thuna wada ma caku amma dugo kamenta yaku bai mentuk kullum na rakunma kata kwarcina ma mun saboka ta wai ta tai toi to inau, ina mizanan ulekanaka mike kane waɗanama ɗan gayey ance nala ile ''yasnate kohma na e buski ka dtau ka dtauko na e teta bama'ara na e mennau, nate mennau lu'ur amma dugo he shege ma metata zumbulun daga duka har mendai he ta'e meta zumbulun ko riya kundaka bai ina kuwa ai siyata muzihau ai siyahnau ''yan kaye mala riya rakumarmu '' yakau ko zakatuka a ulakau ka jawa bai ko ka in tadu baci belu ka jawa ina kwarakutun ma fat wadi bai ehyi to mu mayaka bai memmuwa mutai mufe a siri ma katu mu amma duka kuti bai bawaji ehye dukai he shege ma metaka zumbulum to kuiwa ka chanjulali bai ye na uledi wadana a ma la bai he dai kade ka wetu he idige tu ba kwainau detu tai meni ko ka ɗatesikama na gdekasi dan. saboka dukan metata zumbulunka ekata gam dan kuti ka ruwana bai ka men sena ka bai ance kananaka na'yu shiri to nalana a riya ance namaika dija yinnekeye het kase wadai tai na barake bai ko ka, tanka na barkama na bara bai dan na na noka caka yawalabi dama nana boka caka ''ya walabi to kandalaka wadahnau to dan kuti na baraka bai ankunizima ma wadaidai kam metau ta zumbulun kaine maiku ance na ena ye daci na ekaye tufa kala kamai si. ﻿Amma in de na ekatika kchebai kullumkade ka ance dana eka tuka kchei da ka maine sukau amma da yake kullum ka tekau kan'ka bai ance kanaiikabai ance inau ka amuna ka duka bai dan kuti kamen sena kana bai dan kuti kamen sena kana bai inau na mata kadi bai me tata zumblunkai zanai da barka wadansu anikadeti a kwarhnau kata me da kadaladi wada bai dan saboka ka ance kanaka yaya kau fattaƃi deneka da ku yahni cakaran da nabarkatuka wada to ina wankuti ka ruwa na ka duka bai kamen sena ka bai na barakadi waɗana baina barantana kana di baima dan kuti inau kamateni bai ka ena chacha bai saboka ma meta zumbulu ai mendaima dhtama gudi, gudi ma banza he ''yankaye wali de de nanne munye se ase chok cheka sarata akayi to inau na ''yaka soruntau daya dka hardtau gid na yaka sorunku dan kana kau ance na'yu wadahnan ma tam ye gid jaga '' yan kaba shanaka bai a wada ma tamu na ɗinkikaye wai ke kahna na marmari ko gunane na ikaye se busketi bam to ku na kau dugo ka ɗuka ka mai ne ka ya ance mbawaji ka'yu tara yanye ai ka wasika ene tara yanye ko da buhu wadi, belu ka wakau na amantanka ka dka ka menkau inda kuka lewa bai amma duku sede ku ''yarasi menku a blama mun eh a rayuwa tuku kwa ina men bai saidai ku waye menkun a blama mun to inama ance ina ka a wayo dan kuti nabara ku di bai ka men damunako ka du ku bai. ﻿Kamen sena ka bai ance ku nankau karena na bara kudi bai dan kuti waike ndeyi mayi muni ko karernaye na tobuka nabaradi a mentuka bai inda dka kajauka dan ɗatabai se dan ɗanne na ase na barku deneka ye na zawa geee na toka tausayi to yankaye kamen seka ka bai dukaye kuma katungena tukau mala bin dai katunga tukaye gidika. Alhaji ka zabu ka gari ka kare tuka biye kullum dtane a zukau ka men seka ka bai duka ka eka chawa bai be, duka ka ina chawa bai kamaiti bai saida mendane maiti barkau mendaina mentuka bai daga duka har mentu kai du gudu e kusi gam to dan kuti yana hankali a ka tuku dan inau ka nera badu nabara kudi bai ina zumbulum kala kamaitu inde kuwa ka tukaye kamina bai ma ka maitu bai dan kuti unau kaman sena ka bai ance mandi nala ina walu kamai tu kamaine sukeya bai na nara kasiya ko fati ka waine bai na bara kasi amma duka ka shindika baima barantana kawai to layi nala taimaka ka kau dan kuti unau ka men sena ka bai ance na yaddadi ka duka bai na yaddadi ka duta bai, ance waike eta ma dunne waike luta ma donga ka mainekayae na barka kamaine bai ye kuwa nabaraka bai dan kuna dunku waɗa ko ka yaya kai mako bo minine na bara bai na buskasi, na asasi barantanama inane nanta tauseyikaba yaya kan ka tausayikabi na mentaka halituku dama inane nanta tausayaku. ﻿Amma inau ai tausaye katuku bai kamen seni ka bai amma ini ma na tausaya kudi bai dan na tausaye kuya har abada ka''yadi bai amma ance na tausiye ku baiye ka '' yasi kamen sena ka bai dan kuti ka amuna bai iymenku amma inan ance kare na na bara kadi wambaifa mentukama tantasi inde tana na mu'e tadi mu'e amma ta'e tsammani na barata waɗa ma kwarna bai dan kuti waɗa ma kwarno sirka tan ko goto sai de ta kali amshi ai se gid jaga''yan kaba shanaka a wa ɗa bai waike mentaka waɗanau, wai ke mentaka wada ma kwarhnau da kuti waike tungi menni aise ko ta kala amshi sai de ta darka mandi ta ina ta detu baima baran tana ta kali kamshi ance kana ka ya ance na guftu ka wadanaye nalana a riya, na waluka a riyaye na etu dulku na detu na e lamba kafati ka beɗi kuma nala ina gogale daci kuma sai na eyi nzaya to kanasi ko ka matsala bai ance mandi nala ina.